ମୂତୋ ଥିଯେଟର ଜାନା ପସଂଦ କର ଭୀ କଲକୀ ମତେ ଥିଯେଟର <hesitation> ବହୁତ ଜାଦା ମଜ ସେ ଔର ଅଥୀ କଲକୀ ମୂଵୀ ଜବ। ଅଚ୍ଛା ଲଗୀ ଥୋ ଯା ମନପସଂଦର ଲଗୀ ଥୋ ତୋ ଅଥୀ ଜାନା ବହୁତ ଜାଦା ଅଚ୍ଛା ଲଗେ କଲକୀ ଅଥୀ ବଡ ଟୀଵୀ ଥା ବଡ ପରଦା ରହା ମେଂ ଦେଖୋଂ କି ମସ୍ତ କ୍ଵାଲିଟୀ। ରହେ ଦେଖେ ଔର ଅଚ୍ଛା ସୋପା ରହେ ଭୀ କି ମସ୍ତ ମୂଵୀ ଦେଖୋ ଖାନା ପୀନା ମଜ ସେ ସବକୂ ତହୀଲେ ମତେ ତୋ ମୂଵୀ ଜାନା ଅଚ୍ଛା ଲଗବା ଥିଯେଟର।